Marina aza raha volañinao tamy sarimihetsiky iñy da soa avao; da teña soa vatany aza. Eka, ataony mavandy moa zaho raha efa neteko an'iñy da teña soa sarimihetsiky iñy da teña mampagitakitaky hay teña.